कच्ची मछली थें आमतौर पर एक या दो दिन तक फ्रिज मा रखे जै सकदु। वखी दूसरी तरफ पकी मछली थें तीन या चार दिन तक फ्रिज मा रखे जै सकदु। अगर आप मछली थें तुरंत नीन खाणा त आप वी थें डीप फ्रिज मा रखी सकदिन।